Taalel taalel jannata booyel, Himbe don mana mo dow o wawi kuugal bookaaku masin odon siira himbe nyende goo odon joodi odon siira o andaa sei o fecciti kosde maako bee siri maako man oo kosde maako wurti o dari odon wooka egaa nyende man o meetai sirugo goddo koomojo.